Një mit i zakonshëm është se qentë hanë gjithsej dhe nuk kanë nevojë për një dietë të veçantë. Edhe pse qentë mund të jenë oportunistë me ushqimin, atyre u nevojitet gjithsesi një dietë e ekuilibruar dhe specifike për të mbetur të shëndetshëm.